mal yaani atin won tante won kasit daben yaani qar guddio hamtu wokasit dabenit qar akasisun dub atinnen won tante baret olkete dabdet won akasi atam borbadaa? Abbasun dette yaani won sun dette borbadde ,akasin dette borbadde futaa waat innama irrit dagart waat innama irrit dabdine akasin borbade hakikishite bare at dagartu futa won akasisun